<hesitation> Rasaka chausse-pied ty ndraika: <hesitation> ohatra hoe zany hoe teritery am'voditongotra de izy io <hesitation> met- misy vita am- mety misy vita am'vy, mety misy vita am'kakazo, mety misy vita am'plastika fa izy a kak- <hesitation> lavalava zaigny izy mazamazana, de <hesitation> raha vao ampiditra kiraro igny anao ka sy tafiditra voditongotra de karaha ahodinkodignanao am'voditongotranao akeo izy a de tafiditr'i tongotranao agnaty kiraro.